Gaɗa a heyni yettuki salak ma ɗun wodi, a loti a waɗi kakanda a loti, sey ngadda ko wiyeete bama, ngadda albasare e tumatur maaɗa e karas sey ɓila e dow ngàta nebban.